Ñañono kavi vaera kua tembiporu, ani yande armario, tenonde opatako ñañono kavi yande mbae mbae reta, yambo yeapa kavi, ñamotumo, yaitɨo, jokogui ñañono kavita tembimonde rupi, ikavi vaera oyekua, jare jukurai aguiyeara oikomegua yande rembimondereta jokua japɨpe, jae jokua yayapo vaera